Kolontsaina iray anisan'ny mampalaza an'i Shina ny <hesitation> Taombaovao shinoa sy ny <hesitation> finoana bodista, ary ny <hesitation> fihinanany <hesitation> karazan-tsakafo <hesitation> marobe. Indrindra indrindra moa fa ny fihinanana biby tsy dia fihinan'ny any amin'ny faritra hafa.